ସ୍ରିଲଂକାର ଇତ୍ଯାସ ପଚ୍ଚିସ ଵରସ ପୁରୁଣ ଏବଂଗ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚ୍ଚିନ। ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ ଜେଵଂ କି <hesitation> ସିଂହଲୋ ଏବଂଗ ତମିଲୋ। ଜାତୀ ଦିର୍ଗୋ ସମଯୋ ଧରୀ ରହୂ ଥିଲେ ରେ ସ୍ରିଲଂକା ଫିର୍ଟୀ ସାସନୋରୂ। ସ୍ଵାଧିନତ ଲାବକ ଓଲା ଏବଂଗ ଏହା ସାଇଲୋନ ନାମରେ ପରିଛିତ। ଥିଲା ରେ ଏହା ଏକ ଦେଶର ନାମୋ ପରିଵର୍ତନ ହୋଈ ସ୍ରିଲଂକା ହୋଈ ଗଳା।